<hesitation> namai kei yele yasube ma'o yasu eselu humau namasena'e <hesitation> usuwailuma yasu eko'u, pai yasude ma uke'o <hesitation> eho luasi <hesitation> eho apa eho lume mo'o, nau wailuma uselu rede yasu sena'e ane mau'e ane anea yasu mau alua esunai <hesitation> udade iwe uwe yasu, ma yasu inesa <hesitation> yasu uselu'i yasu iha uselu umau sen. Nama sena'e usuwail wailuma eane yasu ne neane anea yasu senaeteni nasu luasi <hesitation> yasu luwe maude luasise selu lume iyele si, pai si selu si ayale lume si si luasi si nese nama umau ena eane etanea mau ee'te iyasu.